عجبتها وايد شكل الجلادة وجالت بس هذا السلسال لألي يوم لبستها أتحولت من بسه ما إلها وجود لأميرة فائقة الجمال وصارت تمشي وسط البشر والكل ينبهر بجمالها وبهيبتها وبطلتها الوايد الحلوة لكن أكتشفها شي أحد من الحراس حج الملك.